زه د لنډو کیسو په لیکلو کې ډېره وړتیا لرم. زه کولی شم ډېرې په زړه پورې او له تلوسې ډکې لنډې کیسې او حتی لنډکۍ کیسې یعنې مینیمال ولیکم. لنډه کیسه د لیکوال په تجربو او احساس پورې اړه لري. زه معمو په لنډو کیسو کې د خپل ماشومتوب یادونه، د افغانو ښځو بې برخې توب، بې وزلي، ماشومان او خپل ارمانونه یا هیلې را نغاړم. لنډې کیسې نن سبا ډېرې لیکل کېږي.